Warna ia bau'uk a tehu au alelak kada hida, warna nggeok, warna fulak, warna pilas, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna pink, warna ungu, warna orange.